Ba zɛrɛ zɛrɛ za ro a mi ɲufu'e bɛnuna a wese don brosi doso mibini a yi we ci'ani o ɲufu'e wa tumabɛ to o ɲufu'e a we ɲini'a oro nunɛ ba bu'ara ɲu ɲiɲu ɲi ɲusin don to bun a'o brosi so cunu a wi'a o ɲufu'e a wese a mu dɛnuna wese